Aii goɗɗo am kala leddi ndi ardibe man wadai ɗatal anditinowal hokku ɗum ɗum hokkata himɓe leddi man wada ko haandi pat hokkata sembe sam jotta bana wiugo ɓe wia kala mbewa pat ɓe hirsan nga nyande alat na ayi ɗo jalnidum nde hokkai maam maabo bawgo ɓe wia kala debbo pat nyande alat o yaha kosde mere na ayi ɗo antinawa man hokkai jokka sifa sam maabo ɓe wia gorko fotai ɓanga rewɓe bura tati na ayi ɗo fu anditinam man hokkai hokkata wadata leddi mai yaha yeeso ardoɓe leddi kam ko haandi hokka hakkilo doman kanjum on ɓe wada anditinaam wal jei wallata himɓe leddi mai heba yaha yeeso nonno ɓuran.